Pakistan ninii adum ishia kabd ishineni won dini tan lila fan jirti dinini dini ishia gudion isilamua amine dumi familit won muhimu hamtua won familia lila maana kaskeeti aminen inama gugurdaf ilman charakonen inama gugurda hiheshimtu yedeni won sunif dumii akama woni dura getei dum dinia won gudion dinia amine won oruane lila fanjirt